Zahay ndraiky tsy de mandeha mividy hanigny am'le magasin geda regny fô a kindraindray zany raha ohatra ka misy raha tsy hitanay amin'ny épicerie regny de mandeha akagny mividy ôhatra hoe mividy gel a, mividy shampooing.